Aduna o ka fu hirata hawra e gotel so gotel dum wiama ɗun, gel wawa mojude e nokujeɗe fu. Ndennon min mi ɗon wawi wide felicere wotere wawa mojanɗe aduna o fu. <laughs> so aduna o fuu hawri gootel ana woodi. Tawan moni fuu ana jogii no yirata ngel, no naggiri ngel, woni Allah. No yimɓe ndewrata ngel ni seerndi.